ବ୍ରାଜିଲ ରୋଖାର୍ଟ ଦିଯୋଂ ମେଂ ସୋରୀ କିଛ କୋଈ ବାରେବାବ କୀ। ବ୍ରାଜିଲ ରୋଖାର୍ଟ ଦିଯୋଂ ମେଂ ଥେଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରା ସୂସ୍ଵାଧିସ୍ଟ। ଓଟେ ଜୈଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧା ନାଂସା ଏବଂଗ ବିଂଦ ଔର ପ୍ରସ୍ଥୂତ। ହୋଈ ଥେଵାଖାର୍ଟ ଦିଯୋଂ ପନେର ବୌନ ମୈଂ ଥେଵାଖାର୍ଟ କୋଈ। ବାରେବାବ ସବୂ ଜୀନିସ ହୈ ସୁସ୍ଵାଧିସ୍ଟ ଓଟେ ଏବଂଗ। ଡେକୋରେଶନ ସ୍ଵିଥ୍ଦା କୋଈ ବାରେବାବ ଦିଯୋଂ ମେଂ ସୁନ୍ଦରା।